असोचे भाईया कई जगर आपने जामाँगा नहीं तो विस्तर ता आपने का चाहिए जीगन नहीं चाहिए। कई जगर भी चाहिए घर में जाओ, भियाव करो, साधी करो, जालवाई करो, कई भी करो, क्यों? सम जगर आपने का विस्तर ता जगर नहीं लगगे, बिना विस्तर से ता अपने का कहीं नहीं होई सके, क्यों? नियमानावत का बठाड़ाँगा, आपने का सोड़ाँगा, ता थणको टाइम, जगर विस्तर नहीं, सब द्रिमू पड़ाँगा नहीं बाई, अपने वि विस्तर ता आपने का विस्तर ता जगर नहीं लगगे। टैंट हाउस से लाओ।